Mi yelan jodugo be derdiraabe am, be roobe am be bikkoi am ha bukkaaru ngam don hendu do nasta masin, wala billa ha nder bukkaru kuma bikkoi am be robe am yidi walugo ha nder mai. ngam mai dole am mi wanna be ko be yidi pat ngam be seya masin.